Шумо ин қадар дер боз дӯстӣ доред, кай шинос шудед? Ман шунидам, ки дар мактаби миёна вохӯрдаед. Ин хеле зебо аст, ки дӯстии шумо то ҳол идома дорад. Шумо якдигарро хуб мефаҳмед ва ҳамеша дастгирӣ мекунед. Ин дӯстии ростин аст, ки илҳомбахш аст.